Aike apo tee aike nko-nkogiguine ioiomunguine noke mm tee aike meragu apo, tee aike ege itamino mobali omi nagai tee tege iniomuine nkomo tee nege iniomugui ego aike paake teekomainigai anapakaguine ogo teeko rege tee touno apakogimogo nege ogo logarei toi ioiomui, tee aike meragu apo, egu mm tee aike mainigugo nkomo tee mani tonkokui tee ligomma mainiga mm ummokoinke tege unurumoi nkogimo tege toutou kinkirogogim toi mani on-otukogim, iko tee aike tee ligomma mainiga unimokonopau apo, egu tege nkogino toutou nomoto tepegim, toutou ipiri-otopogim toi ropa tege mani on-otukogim egu mm tee aike paake tege nkogimo ioiomunguine noke ee aike nabautu omi mamakaigu nkogimo tege ogo tege io-iomungui. Aike paake nogu mobali nogu tee tege io-iomungui magarei rege-ogo egu mm tee aike ama-amanoko tege rekuarei tee in-iomunne egu tee tegere touno maigou egu tege logarei in-iomungui.